Anggo au ntong musengan mala masalah pilek mala aha mahado batuk monmon na ninna ibo batuk monmon ma naron air ange- air na-na na dangol-dangolkuh i mei uinum manombo ubaen asom dohot gulo ahai dohot gulo jawai gulo ahai gulo bargot anngo inda kecap dohot asom imei uinum mala mantongan ubat ni monmon nai monmon niba i u hirup uaha me naron u anggo anggo sajo mei naron miak kaiputih i anggo inda ubaen naron tu aek milas i ubaen i kadak-kadak naron, sa i mangkok-mangkok naron aek milas i ubaen mei miak kaiputihna sotik isajo mei non u anggo-anggoi anggo masalah batuk nai ntongan kan nangkini asom i ma i inum dohot kecap anggo inda asom jawa dohot gulo aha gulo bargot ima i inumkan, molo masuk angin museng ibantongan muda masuk angin gombung ilala bituai imuse mei ubaen i ubaen o bawangi bawang na rarai dohot miak kayuputih dohot miak manis imei u parbalurkon tu badanku i tu boltokku i i manombo ntong nga mampan miak kayu putih i kan ima ubaen i manombo miak tanah donganna ibaen miak tanah i dohot bawang na rarai ima i parapuskon mula mabugang bagentong tangan niba kan bisa dei ibaen i ahai nangkon secopat-copat manabusi betadin na ninna i sikarombanua i pe nabisa dei i baen i sirompas parai i purun-purun ma soni itangan niba baru i dolcopkon tu na mabugang i songoni mei ahai pe o mala tarkaco bage pat niba mabugang kona piso soni ma ibaen ibaen si karombanua i anggo inda sirompas para bisa mei ipe pangumbat ni daro mei naroni.